ما بختار أفقد لا هاتفى ولا مفاتيحى ، هذا معناه أصلاً إنى شخص مو مركز مو مصحصح لحاله ، كيف أضيع مفاتيحى ل أضيع الجوال تبعى ، لا هذا ولا هذا طبعاً ، اش <hesitation> بس خلينا نحكى أن أضعف الإيمان يوم أضيع شى ، أعتقد أن المفاتيح سهل بسيط ان أحنا نرجعها ، لكن الجوال والمعلومات اللى على الجوال صعبة والله.